عشان تخيط زر على قميص، أول شيء تحتاج إبرة وخيط بنفس لون القميص، بعدين حط الزر في المكان اللي تبغي تخيطه فيه، أدخل الإبرة من تحت الأماش، ومررها في ثقب الزر كرر العملية عدة مرات وخلي الخيط مشدود، أدخل الإبرة تحت الأماش، تأكد من الزر ثابت.